<noise> Anisan'ny fadiana ho an'ny ankizy tokoa ny mijery an'io écran matetika eo ambody écran io fa ny fampirisihana anazy: atao iainany mihitsy, rean'ny vatany. Ohatra manao baolina de mandeha eny an-kianja mihitsy rean'ny vatany hoe zaho mandaka baolina fa tsy am'tànana fotsiny.